La kuro’ xen nɇɇ my ku tii ejö re fáá’ra jö nɇ e jö e xóó tá’ e bii ñoo ii re lɇ jmoodsa e éé’ dsa ejö kie’ ejö ká’ dsa mó eéé’, káaá’ náá’ mó ekierá’ re fáá’ra jmootá’ arrox tⱥⱥ jöto ejö lo mas re fáá’ra jö e kieráá’ kiä nɇɇ my jñoo, arroz tⱥⱥ i kiela’ köö e arroz tⱥⱥ jö jmóó tá’ kö ka’, sootá’ xöö tá’ tá’ arroz ekie’ jö re táá’ra lña ku jmýý kié’ e kiera kö, e kie’ jö re kiera kiä’ la ku jmýy’ kié’ kuxí o ta jmí’ kie’ lɇ köö mó e relɇ e tynaa’ kierá’ la biia rroz kiä’, ekiela’ la ku kää jia’ ka juyy la ku klä jia’ká’ <hesitation> jiá’ ka’ jiá’ ka’, la ku kää je éé’ dsa kää ejö ro’ mje jmoo tá’ jia’ ka ii arooz kie e la lɇ tyy ee’ ba dsa jö laa ku xen e my fá’n jná nɇ la lɇ arroz e kiera jnáá’ ejö ekiera’ jnáá’ juyy kieer’a jnáá’ dsa jmii, ‘né’ enɇ n’e’e, e maa jná kiee’ arroz.